Am saam ko kigu ko am sannu war ko zhina war nongha a malemi ni sau, shaam, yibwa, gi mui awuei, mang gwaiva, mang gwanda. Am saamhin sama. Mang nimgwa ko maa yisa ko hin kankana wa, maa sa'amko mi shi. Hina swai ya pungshokghamin. Ama gyak kigu ah puk'ghim a punghim kin gyak atak wookgwu, gɨ kwa ni <hesitation> shita nimgu hinmang yiyahu, mang nimguya nigin zeemu, mang taparnuwa, mang kanampan, <hesitation> mang <hesitation> ki twomokki nimguya pan maa zhisa atakmin kwonok shokgwu nimsa nima saamka. Koni tuk'gh yip gukga ga zhasiwu ga kuk malaak sauni. Am ga gukgi twom twom ni pungnungki. Dongsi gudaga sin wook. So, twomni pungnungki gaa sam twom, ga saam eh ghi kuk kɨib gɨ shina pi asam, yaddagu pan gɨ kuk sau gɨ shina kab kigu ga shi nunghwu gɨ kuksi mang maiya ngyoklok nyoklok gɨ shinapi asam toh gaan a pung ga kɨn shok, kigu am saamu ke nang.